Iketare kula si wangko wia si opo empung nandoii kopinontol meinei mowaliwali biarina sakei nggenang sepatua rita semobobui sapang tu ketoaani tanda ka apa tuturu wia se ko'ko' taka pelolila kumei sapanuntoro weampatoutouan tatanu tu sinani ane tua are marior ka apa se minamoalipa kaakaakan limangkul langkuila tatumaru makase wangko kambaya teturu mina moali weampatoutouan tateakan nggenang Sapa mina moali mpawowasen teturu wiyampatoutouanta nei sani wia se ko'ko' taka nggenang, teaken wonnden tdo kelang keang todong wian sinaruta pelulilaa kume wease patuari seoki ka apa se kaampit tea poteteluu sapa ni turu ka apa sinaniene tua wian patoutuan tattanutou kase ko'ko taken dii mina moali paturuen ka apa wian patoutuen sinanianeatua wisa te pakekelanganta patotoroanta sapa teturu we sinanianeatua tei pelang koen. Pakumei wia si mapiara woteturu lumangkui ka apa tanda ne ko'ko' taka tea peleliuren ka mbaayang keang petetoroanta wota dei toro lumangkoi sap <hesitation> mina moali teturu kelang wongke kelanganta leos wokayola witu petetoroaanta hita kaayo witu ndoak oh itu dei kurang sama lumeibein itu panggenge wotea peliliureen mbayan itu teturu- teturu wia pantoutuan tanutou kayo momi nendo teaken wokeaang todong weangsinaruta. Taku mewe wo kita mpasungku sungkuni kamang pemandungen wotambe tamberni embaia ta wisa mpekekelanganta wisa mpatotoroanta itassungku sungkuni mbaia tengkamang maleos wo kayola witu patoroanta wo kita dei itung kurang sapa waya.